Aleleoko mandeha mizaha mandeha mizaha mandeha mizaha fampisehoàgna manan-dregny amin'iny tegna misy ambiance be ary za tia resaka ambiance surtout côtier bôka tia resaka ambiance.